Go'o Ɗiɗi tayi nayi joyi jego'o jedidi jetati jenayi sappo, sappo e go'o, sappo e didi, sappo e tati, sappo e nayi, sappo e joy, sappo e jewe ngo'o, sappo e jewe didi, sappo e jewe tati, sappo e jewe nayi, ashirin, ashirin e go'o, ashirin e didi, ashirin e tati, ashirin e nayi, ashirin e joy, ashirin e jewe go'o, ashirin e jewe didi, ashirin e jewe tati, ashirin e jewe nayi, talatin, talatin e go'o, talatin e didi, talatin e tati, talatin e nayi, talatin e joy, talatin e jewe go'o, talati e didi, talatin e tati, talati e nayi, talatin e joy, talati e jewe go'o jewe didi, talati e jewe tati, talati e jewe nayi, arba'in, arba'in e go'o, arba'in e didi, arba'in e tati, arba'in e nayi, arba'in e joy, arba'in e jewe go'o, arba'in e jewe didi, arba'in e jewe tati, arba'in e jewe nayi, hamsin, hamsin e go'o, hamsin e didi, hamsin e tati, hamsin e nayi, hamsin e joy, hamsin e jewe go'o, hamsin e jewe didi, hamsin e jewe tati, hamsin e jewe nayi Settin, settin e go'o, settin e didi, settin e tati, settin e nayi, settin e joy, settin e jewe go'o. settin e jewe didi, settin e jewe tati, settin e jewe nayi, saba'in, saba'in e go'o, saba'in e didi, saba'in e tati, saba'in e nayi, saba'in e joy, saba'in e jewe go'o, saba'in e jewe didi, saba'in e jewe tati, saba'in e jewe nayi, tamanin, tamanin e go'o, tamanin e didi, tamanin e tati, tamanin e nayi, tamanin e joy, tamanin e jewe go'o, tamanin e jewe didi, tamanin e jewe tati, tamanin e jewe nayi, casa'in, casa'in e go'o, casa'in e didi, casa'in e tati, casa'in e nayi, casa'in e joy, casa'in e jewe go'o, casa'in e jewe didi, casa'in e jewe tati, casa'in e jewe nayi, dari, dari e go'o